Prima dë tüt deve guardé, deve vëddi che cuader völe pendi, s'al e gros, s'al e cit e pöi deve vëdde lë spazio che las ën ca, la müraia, e niente pöi pìe, pìe to martèl e to ciò, cerché dë büté tüti e dui i cozi ën bula, cum a s'dis, e pöi t'lu pende e varde la figüra ch'a fa